යතාර්ථය <hesitation> යන වචනය ගැන <hesitation> හිතනකොට <hesitation> මගේ මතකයට එන්නේ <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> යතාර්ථය යන වචනයේ තේරුම <hesitation> සරලව ගත්තොත් <hesitation> ඇත්ත <hesitation> ඇති සැටියෙන් දැකීම <hesitation> කියල හඳුන්වන්න පුළුවන්. <hesitation> යතාර්ථවාදී වීම <hesitation> යතාර්ථවාදීව ජීවිතය දෙස බැලීම <hesitation> යතාර්ථවාදීව කටයුතු කිරීම <hesitation> යතාර්ථවාදී පුද්ගලයෙකු විදියට ජීවත් වීම <hesitation> වගේ කාරණා <hesitation> බොහෝ දුරට <hesitation> අපිට නිතර අසන්නට දකින්නට ලැබෙන <hesitation> කතාවක්. ඉතින් යතාර්ථය <hesitation> මොකද්ද <hesitation> ඇත්ත මොකද්ද <hesitation> මේ ජීවිතේ <hesitation> ඇත්ත මොකද්ද <hesitation> කියන එක තමයි <hesitation> මට යතාර්ථය කියන වචනය <hesitation> අහන කොට <hesitation> මතක් වෙන්නේ <hesitation> ඉතින් ජීවිතේ යතාර්ථය මනාව <hesitation> පැහැදිළි කරන <hesitation> දර්ශනයක් තමයි <hesitation> බෞද්ධ දර්ශනය. ඉතින් <hesitation> බෞද්ධ දර්ශනයේ <hesitation> සියල්ලේ අනිත්‍ය ස්වභාවය <hesitation> සියල්ල <hesitation> ක්ෂණයකින් <hesitation> නැති විය හැකි බව <hesitation> සියල්ල <hesitation> ස්ථිර නොවන බව <hesitation> සහ <hesitation> ජීවිතේ අවසනයේ <hesitation> කෙදිනක හෝ <hesitation> මරණය කරා ළඟා විය යුතු බව <hesitation> යතාර්ථය විදියට මට මතක් වෙනවා.